<noise> Laha mahakasiky gny fangalà hamandoa amy tioky, <hesitation> mbo tsy nireko indraiky zay. Sady raha mbo tsy nihaiko indraiky. Mety misy olo avao mahay azy any na mety misimisy misy mety misy nama any mahitaky, fa zaho aloha manahaky anakahy mbo tsy nahitaky anizao indraiky aho.